Qushlar tovushlar chiyillash, sayrash, tana harakati va ranglar yordamida muloqot qilishadi. Misol uchun mening bog'imdagi qushlar chiroyli sayrashgani sababli men <hesitation> shu orqali aloqa qilishadi deb ham o'ylayman.